Un detetol de metal es un cacharru que por mé dun campu letrumanéticu pué barruntal la presencia d'ojetus metálicus. Hunciona de horma cenzilla peru efetiva. Quandu un ojetu metálicu s'arrima al detetol, el campu manéticu demúa i'l aparatu hazi una seña qu'endica la presencia del ojetu. Estu pasa porque los metalis son güenus condutoris dela letricidá i puein volteal el campu letrumanéticu. El detetol de metal pue sel acinchau pa barruntal deferentis crassis de metalis i pa inoral ojetus no metálicus. Los detetoris de metal se gastan nuna güena tupa d'apricaeras, dendi l'arrebusqui de tesorus ata ena segurança palos aropuertus.